<noise> aja de lo ke lo ke kich'ijiñ de lo ke ngjai de majau pa nejeiñ ngjai kua mananaung manunam ndeu mas de rajuik kauk nejeiñ de de kauk nunu nixiñ nunu de de kanan de katat pus rajuik rajuik kiajai batei l'eung lo ke kiajai pus ndeu mas kiajai ngjai nejeiñ ni peuk kua chu ni mbangjai chu ya mi'ia mi'ia limiñ kunji <noise> ya de mi'ia puma pu batsje saria lo ke l'e kupu batei kiajai ngjai limiñ pero ndeu mas pus nejeiñ lo ke kauk lanu'u kiajai rajui l'eje xikit rajuik ke ke ni pep kan'eiñ ke bajau rajuik xikit ndeu mas pus rajuik ngjaung y kiajai pus ni pep ta'um ke ke rajuik ban'eiñ kiajai ke mbal'eje ke peuk baem ka ranji por ke rajuik njaung lo ke es rajuik njaung saria se limiñ ne ningijip ke limiñ re re skangjei rapu batei batja'au rajuik njaung rapu batsjau o batsjal saria mjiung ngjue o nejeiñ rapu skanjei bat mjiung ngjue rapu y si mut pus kiajai rapu xixiung cuando kiajai lut'ei ya bakjep ne ngumau por se malamei pu xixiung kiajai rajuik. Batja'au rapu rajuik njaung y y l'eung kiajai kauk rapu ba nukueje nunu y rapu xixiung rajuik njaung rapu ringiung basex dua rapu también batei njuang batei l'ets xichi'i ljual rapu njaung y y ngukueing de ndeung rapu rajuik rapu batei kiajai ba batsjau rajuik njaung y pun ngueing de xikia'ang ngueing de de pun de chikiñ rapu rajuik re njaung o se no rajuik pus ndajap kiajai ndajap ngumje ndajap ngumje kon mjiung ngjue rapu re rajuik batei y y rajuik ni pep kiajai ngjai baljau o saria kiajai ke chu limiñ saria ku'aus rajuik ndeu es ljau pun ndajap kute o sania bupauts maex nanas rapu re rajuik ljau pun batei batsjau pun batei batei napu nixiñ nixiñ nanas rapu batei ba batei bupal re kute y kjal y si no también puse ngjai chixi chixi nejeiñ de y nanas napu napu pun napu bat'ei kiajai <noise> batei ba rapu batei kiajai batsjau ljau. Y nunu paiñ rapu nejeiñ batei rapu stikiui nduet stikiui rapu batei l'ejel y batei batei rapu bupal re kute batei kjal rapu batsjau rapu rajuik ljau ni pep kiajai ngjai em kauk nunu ke rajuik mbaljau café nejeiñ kiajai chu' rapu kiajai rapu re rajuik l'ejei ke rapu re rapu re bajau nejeiñ para para rajuik kiajai ke rapu re kauk nunu rajuik njaung kiajai saria se limiñ ne ningijip también limiñ re mujui tingiau rapu njuang batsjau kiajai mjiung batei batsjal mjiung ngjue rapu se ndajap rapu pus kiajai jai ndajap li kute rapu bat'ei batsjau y si limiñ mbung rapu rajuik bat'ei batja'au batsjau mbung saria lamaiñ rapu y rapu kiajai jai limiñ kiajai rapu rapu re bat'ei rajuik batsjau njaung y lo ke rapu y chu ke kiajai ngja ke ke ni pep ngjai mbajau pues lo ke ngjai saria chu ngjai ya ni ker ngjai kiajai ngjai ndeu ke kiajai mas saria kich'ijiñ limiñ pus kiajai mas bajau pur de kiajai lo ke es ludeut de de ngujuaung. Rapu y chu' mut chu' saria ku'uaus kiajai saria ku'uaus kiajai rapu kiajai rapu re mas kiajai jai lumei lumei manajap y rapu re kiajai ni mbumbai kua mananjau kiajai kua tsjep y ngjai saria saria pakas kara ke ke ni pep ngjai em si kua laju'u lanaung pero ni em lem pur ngjai pur rapu y chu ngjai saria saria sabrita kon ku'uei batei mi'ia batsjal y lo ke ngjai de kich'ijiñ paiñ lo ke es burua rapu nejeiñ ngjai em nejeiñ ngjai rapu se matseul nejeiñ lumei ra ka chipia saria kiajai ngjai mjiung ngjue rapu burua kiajai ngjai ke kiajai ke rapu también pues ngjai kiajai ni pep ngjai em em mbajau pun ke ya rapu nejeiñ ngjai lumei balei saria ke ke burua rapu kiajai kua lun'eiñ rapu nejeiñ de mjiung ngjue lo ke burua chipia de rapu se kiajai ngja matseul pu saria chu de saria pun baei ke burua también ngjai matseu rapu y ndeu kiajai pus es es ljau saria ku'uei kuas kiajai ngjai nixap ke kua mana manataung lo ke chu ngjai kua ya se kua baju saria ku'uei kua lama lama kataung napu pa kua mananaugn y rapu kiajai ngjai pu rapu re nejeiñ kiajai ngjai ni mbajau. Ku'uaus em ngjai de rapu y luego kiajai ngjai de saria kiajai ngjai kua majaung mananaung pus kiajai de saria a lo ke es rengie rengie nguang saria de ngjai kua manatsjau saria ensalada saria lechuga rapu manasal y luego kiajai ngjai de saria kiajai ngjai kua majaung mananaung pus kiajai jai saria a lo ke es rengie rengie nguang saria de ngjai de kua manatsjau saria ensalada saria kechuga rapu manasal lapai ngutsaung rapu re kiajai jai l'ejei ke ke rapu re ngjai majau y lo ke kiajai ngjai chu mas majaut pus saria mani kua lama kataung y rapu re kiajai lem kua tsjep ke ke ni pep ni pep mbajau por ke rapu re kiajai kua lun'eiñ kiajai por ke ya burua napu nose desde kusau kunju lumei rapu burua y kiajai po rapu re kauk lau ke kiajai lo ke ni mbajau lo ke kiajai lo ke es majau de lo ke ndeu mas kiajai nan'ia kua kutejeiñ rapu kauk nunu lo ke kiajai ndutejeik xikit nunu kauk kua ndul'eung rapu re rajuik l'eke ke majau rapu rapu kich'ijiñ kiajai. <noise>